इ संसार मा कतेक न कतेक बणै जनावर सभ । मुइ एसनुक जनावर क नाउ लेवे जै बणही । उवा जनावर सभ हलही घोडा हसे गदहा । घोडवा, गदहावा हेरै कि माहा देखार हलही ओसने ओसने । रङवा घोडवा क हलही लाल, गोर्हर, शफेद गोर्हर्, धुसमुसरार, लाल्छार इचिहिची लाल्छर, इचिहिची खैर, इचिहिची धुसमुसरार ओसने खालीक फेनी हलही । हसे पुचिया हलही नेम्हर नम्हर । ओथिजा मोटे घाटे हलही कहसै न देही बाढे ओसने हलही दरुकले फेनी एतहर एतहर तनाउ गहनी दरुकाह हलही । आ गध्हावा इचिका ओसने घोडै नहिय देखर भेले फेरी दोसराहे हलही उव जतिय त दोसरे उ जनावर । उवा हलही चिटफिटरार खैर नहिय त हसै कारीय, गोर्हर फेरी हसै । ओकर काम कहलक गदहावा क समान लट पट कहव लाइ जाइ के बणै ओहुवालाइ ओकरहिमा जतुरा सकले लदा लदा के लिगइके गदवा क काम ।